Nicpiya sente xapoh para nitlapocas para naholtis, para nitlopohpacas para yenon nicpia para noponti para nitlacponas nicpiya nochi nocxapo, nicpia nochi, nicpia ompa tlen nocuparouah.